Las pracas solaris sirvin pa envertil la lus del sol en corrienti o en calol, qu'alogu premiti de general energía pos palas casas, palos edeficius, palas endustrias o assina. I assina devía de sel si las pracas essas los tuviamus enas casas propias peru mos están a tupil las hesas con pracas, mesmu cayendu anzinas centenarias, paque la corrienti essa vaiga palos Mairilis, i a mí essu pos me hiedi!